أكيد طبعا، لو كنت أقدر أزرع الطعام، أبي أزرع الأرز. لأن الرز نحتاجه في الأكل، <hesitation> وهو من الوجبات الأساسية في اليوم. وطبعا، كنت مزرعة بستأجر قطعة أرض، وأجيب أدوات الزراعة، وأجيب المزارعين. وبأفرد البذور في الأرض، و-وأرويها بالمي وكذا. وأزرعها لأن الأرز أفضل شيء يزرع.